انت من تقول ماكو وقت ما غاح يصيغلك وقت نهائياً بس اكو عندك كثيغ وقت انت ما تشعر بينو ، مثلا انت من دتغوح عالدوام، بالباص بالسيارة بال.. اكو كتب تنسمع اكو كتب صوتية اطيق تسمعا انت وغيح عالدوام ، اذا بالباص اطيق تقرا كتاب ، هاي الأوقات استغلا